menningin heilsar ykkur frá Þjóðleikhúsinu þar sem ríkir

í heild með gagnrýnendum mikið rétt þau eru komin hingað til okkar Brynhildur Björnsdóttir gagnrýnandi okkar í menningunni og Þorgeir Tryggvason

Morgunblaðsins verið velkomin bæði tvö ef við horfum á þau verk sem standa upp úr Ríkharður þriðji fær átta tilnefningar Súper eftir Jón Gnarr sjö

eftir Báru Sigfúsdóttur fær sex og svo fá

hvað finnst ykkur um tilnefningarnar tilnefningarnar í ár er er þeim maklega útdeilt ja ég verð alla vega að segja sem kom mér mér ánægjulega á óvart hvað tilnefningarnar varðaði til dæmis að útvarpsleikrit er tilnefnt sem leikrit ársins sol það er já eftir Tryggva Gunnarsson og Hilmi Jensson og svo varð ég ofboðslega glöð sem áhugamanneskja um barnamenningu til margra ára að sjá leikhópinn

já sem er farandleikhópurinn sem er líka búinn að koma sér fyrir í Tjarnarbíó já sem eru sem sagt að taka upp sýningarnar ég held að þetta sé tólfta leikárið þeirra og þau sýna

alltaf nýja sýningu á hverju ári og tóku síðan upp eldri sýningarnar og sýna þær nú í vetur í Tjarnarbíó og verðskuldað og gott þau skuli loksins vera komin inn á þetta kort Þorgeir voru tilnefningarnar í takti við það sem þú bjóst við ég held það nú ég hef oft verið meira hissa þetta lítur þetta lítur

eins og mér fannst það hefði verið mjög einkennilegt ef önnur sýning en Ríkharður þriðji hefði fengið flestar tilnefningar skara dálítið rækilega fram úr á þessu leikári ótrúlega vel heppnuð á öllum póstum sú sýning vel hugsuð frá grunni frábær frammistaða í leik og glæsileg ný þýðing á þessu leikriti og ofboðslega unnið með þann texta á

sviðinu sem hefur nú kannski oft verið

Shakespeare sýninga á Íslandi svona heilt yfir var eitthvað sem kom ánægjulega á óvart ánægjulega ég veit það ekki ég hef svolítið verið með það á tilfinningunni að þetta væri nú ekki ekki besta leikár sem við höfum átt nei þegar manni er svona sýnt á blaði það sem best hefur verið gert þá svona breytist sú mynd svolítið þá fer maður

á það sem sem tókst og þá

örugglega það sem kemur

eftir Báru Sigfúsdóttur sem sýnt var á Listahátíð í Reykjavík og ég held að hér og við fáum vonandi tækifæri til að sjá það síðar en er eitthvað sem þið

eru einhverjir skandalar í ár ég hjó til dæmis eftir því að Siggi Sigurjóns er ekki tilnefndur fyrir einræðisherrann og það kom mér svolítið á óvart já ég hefði til dæmis viljað sjá leikmyndina í

hún bæði fersk og svona óvenjuleg litanotkun og óvenjuleg notkun á rými já ég get tekið undir það þótt ég hafi ekki verið sérstaklega hrifinn af

var útlitið eftir Guðmund Brynjólfsson nýrra leikrita mjög bæði beitt nýta svona vinnubrögð ég var mjög hissa og glaður að sjá einmitt þessi pólitíska

uppreist æru málinu fær ekki eina einustu tilnefningu þrátt fyrir góðar viðtökur á sínum tíma já og fyrst og fremst bara handritið það er það sem ég sakna mest af þessum lista var eitthvað sem einkenndi þetta

ykkar mati var einhver svona rauður þráður sem sem maður gat tekið eftir já það var kannski ekki hægt að tala um rauðan þráð en

ákveðinn þráður ef svo má segja það voru verk þar sem karlmenn voru í svona varnarlausu og einlægu hlutverki það var griðarstað og allt sem er frábært og þar voru þrír leikarar sem voru mjög eins og ég segi þeir

eru nú margir tilnefndir

fallegri stöðu það var svolítið skemmtilegt mér fannst það svona falleg karlmennska já það var líka annars konar karlmennska það var mikið af einræðisherrum og harðstjórum einn rauði þráðurinn til viðbótar sem ég hef svolítið verið að hugsa um það er svona tilraun

gildandi í samfélagsumræðunni og svolítið hvernig það hefur ekki alveg tekist og mér finnst svolítið áberandi á þessu leikári sýningar þar sem farin er sú leið að vera með svolítið einfeldningsleg innlegg sem í raun bæta engu engu við gera umræðuna ekki dýpri eða

getum við sagt sýningar eins og

sýningar þar sem á að fara að segja mjög einfalda hluti um flókin viðfangsefni og ég held að leikhúsið sé pínu á villigötum hvað þetta varðar þetta er ekki leiðin sem það hefur til að vera vera með það getur ekki keppt við Facebook en á hinn bóginn kannski sýningin sem að sýndi okkur möguleikana á að gera þetta er ekki hér á meðal það er upplesturinn á á sem Borgarleikhúsið stóð fyrir einmitt rétt í lokin langar

að spá aðeins í spilin það eru tveir flokkar sýning ársins og leikrit ársins í sýningu ársins eru tilnefndar

tilnefndar allt sem er frábært Club Romantica kabarett aftur griðarstaður

Ríjúníon Sol og Súper hverjir haldið þið að hreppi hnossið

hægt að ganga fram hjá Ríkharði þriðja hvað varðar sýningu ársins en persónulega þætti mér ofsalega vænt um að sjá Ríkharður fái mitt atkvæði og ég held að hann

ég sá ekki rétt missti af því mér skilst að það komi aftur upp í haust og ég er mjög ánægður með það en ég kemur allt í ljós á eftir kærar þakkir fyrir komuna takk gríman er auðvitað uppskeruhátíð sviðslistafólks á Íslandi

fjögur hundruð ára gamalt leikrit og menn eru

pínu hræddir við þetta en við bara unnum að settu marki og náðum því sástu þessar viðtökur fyrir hafðirðu mjög góða tilfinningu fyrir þessu allan tímann ég ég var bara með

frábæra áhöfn og við sigldum alveg á góðum dampi ég held að maður geti aldrei séð neitt svona fyrir fær sjö tilnefningar

sumu leyti og fyndið og skemmtilegt í hinn vænginn kom kom þessi þér á óvart ég er alltaf voða vongóður

ég fæ svona gott verk í hendurnar og mér finnst þetta mikil tíðindi að fá svona nýtt íslensk verk með svona nýrri og ferskri rödd stórkostlegt ferðalag fyrir okkur öll og leikhópinn haldið svolítið magnaðar og áhugaverðar ræður á ef þú tekur við verðlaunum hér í kvöld muntu slá á hvaða strengi nei ég mun bara segja sem minnst og verð auðmjúkur og þakklátur enda er það sem vera ber og vona það besta hvernig ertu stemmd

Brynhildur er þetta þess virði að fórna sólinni og sumrinu já nú er komið kvöld og þetta er uppskeruhátíðin okkar ég held að það séu sextíu sýningar sem koma til álit og bæði fyrir Borgarleikhús og Þjóðleikhús og sjálfstæðu senuna er þetta bara stórkostlegt við eigum að vera

mér finnst stórkostlegt að standa við hliðina á Benedikt Erlingssyni þessum margreynda og frábæra listamanni og ég er bara glöð og sólin er farin að lúlla hvort sem er

góður félagsskapur og mikil og öflug samkeppni og það hlýtur talandi um að keppni er hugtak í listum en þetta er auðvitað uppskeruhátíð við erum auðvitað að leika Óskarinn bara fyrir sjónvarpið svo það nenni að

og við tökum þátt í því leikriti það er ekki ónýtt þakka ykkur kærlega fyrir spjallið og njótið kvöldsins menningin verður ekki lengri að þessu sinni ég segi sömuleiðis við ykkur kæru áhorfendur góða skemmtun í kvöld sjáumst aftur á morgun